Ye, zava-dehibe ny fananana karazana namana isan-karazany raha ohatra ka mitondra anao any amin'ny tsara le izy, ohatra amin'izany ny fandehana any amin'ny fanatanjahantena sy ireo tolon-tanana ary koa fanomezana anatra hoana- ho anao isan-karazany <noise> fa saingy kosa ratsy be fananana karazana namana amin'ilay isan-karazany raha ohatra ka hitondra anao any amin'ny ratsy le izy, fa mety hiteraka fahasimbana hoa anao le izy.